<hesitation> aneeakot kongetee supui saa kumi na mbili ayai asaa aun alachkei awee koo nyuu koino chikoni, aitite alal maat, alal maati, atar alali maati alalany peeki akapuch kot atar apuchi kot <noise> yalaldos peeki konap kakolalio peeki. Aun tokee akande peek maa chipo chaiki, akawakei <hesitation> teta. Atar akee teta awee atar akee teta aitu <hesitation> asutu peek chekakalalany akande sapuryee ake chaik. Andene kaa meto peeki, akorok ayoo <hesitation> chego. Ayoo chego cheyame chaik ngoka kalan apchei, chependi dairy ak chekiyoen chaik. Andene chaik maa andene chego ichegei korok ak machanik asutu kokutu andene peek kololong chekakapoo chepo chaik. Andene sukoek araka atari awee akonori asilu awaipu tamusisiek kakokut ande sukaruk awaipu tamusisiek. andene <noise> tamusisiek akande messa, ketestai kee kee chai konakitar kee chaik atau aun tukuk, achap lunch korok aun tukuk chekapo saiyo iis chekapo lakat akoi sai. Akawe awee alde kiy el kiplama awasakan tuga awokwerii tuga, awarat tuga ngokarate ngokawakerchinii poma awaandene poma atari. Anyoo aitu anam chembe nyuu awechikei kapingwee yuun <noise> atar ipaipchi lunch. Lapoo saa sita ak kiiy taman ak muut anyoo nyachop lunch nyasakan kiseri keam, korok a atau ayae kasisyek ap kaa iin koskoleny ayae koskoleny, awee ngokawendii ngwek awe ngwek. Aitu awee mosin aitu anya <hesitation> keripe ngokakoruryo akel andene tapani akorkot kimyee akwany koitu laak sa kumi na moja. Kogoi makaimen amisye korok keamisyee saa kumi na mbili kokikeamishe asikosikchi asupang'et karon ko agoi yae.